seid soya y seid jirasol gunu c̲h̲uꞌnn- nu c̲h̲oꞌwnu, seid jirasol c̲h̲ixkwaꞌná or xgeꞌ ti ngow lëꞌ gunusa xiab lox xiab tib ngow, xkakga mëna dele ikëwu mëna nonga xiab gunu lo xiu x̱ich o midzngid lëꞌ xiabla mëga, xkasa.